الشخص الأكثر تأثيرًا على حياتي هو والدي كان دائمًا مثالًا للتفاني، والاجتهاد علمني أهمية العمل الجاد والصبر، أذكر كيف كان يقضى ساعات طويلة في العمل من أجل توفير حياة كريمة لنا، توجيهاته ،ونصائحه ساعدتني على تجاوز العديد من التحديات ،أثرت شخصيته القوية على قراراتي في الحياة وجعلتني أطمح لأكون أفظل.